<noise> goca angge ngom gahi ena so pari eno toma fola madoya, toma fola ma teras, toma kamar madoya, toma fola ma hito, toma fola ma gai se ma dulu, la ngom na fola ge koroho. <noise>